Ha albatta, sigirlar va echkilar o'z egalarini taniy olishadi. Ular tanish ovozlar va qiyofalar orqali egalarini ajratadilar. Sigirlar va echkilar, o'z egalariga mehr ko'rsatish uchun yaqinlashishadi.